A de'es eli a záá dəuruk zera eli dii nimadóga mari i siin saau akgə a dəbrik zer di sə a kuu denzze sə a dənŋə zera eli ra'rə mona dənŋə zera eli ra'rə zer sə no'tuk na no'to a kaak nen wo'os a kuuk ree sə a lams a lams sə o̱o̱to na o̱o̱to sə a əsək. mona əsapu sə a pe’ ma'sa esi sə a kuu ree, mona kaa ma'asa esi saaureeu doptuk don sanni na de̱e̱to a pe'ek ina tinga sugar, a kuuku ree somo so a tams gəbən sə a kəgrə saawa ewi səa mar ina pu gənna gwa gə na mon muzo a kəkp mondo bo'ka rəu a tapsək mon tapspu sauwi sə a gak sə a bo’ saa moow, baar na daksa a ruuk sə a pe’ neta mo̱o̱t a neksəa de'sək a ko̱o̱ pii se̱e̱ngka n doo eki ma mona respu ko̱o̱wa mo̱o̱wa net na see a pe’ ek neta moot a de'sək sə gəbən nen wo'sa esi mona ii ni zamanu gə i bogo gə bon ena bok non wo'sa esi see sotto se yinge mona i boka pen wo'os a dəng maama mom ko duromro ko denza gbiza i deru makenge az mona dənŋə pu maama moorom sə a goruk ra’ di mona go'ro ra’ máá emi sə ma'təla na fiitə. Mona bok na bulu muzozi’ a pe'ek máám yeloi narkə re̱e̱ta durom sə a kuu máá emi na ma'te na dolluto vai vai na fiitə sei a pe’ nen wosa moóro esi sə a ti máá fii emirə sə a gbodiz ra’ mona gbadiz ra’ a rimsə ra'a reek sə a daak sə kite na kisə nitte dii a we̱e̱k a roosuku mona roosu maa emi a kuusuk, mona kuus maa emi sə a pe'ek gəbən na duromziya gə a gənkunu ra'rə, a eksək ra’ a dənku ra're, na denzi a eksək ra’ a denk denzizi ra’ eekirə, sə a pe'te nen wo'sa a ro̱o̱s esi sə a gən ree, mona gənpa tele mona gən sə a pe maam sə a kuu sə a láá ku'súnz sə a kúsun ar ukarə a laalan leda sə a boru paa sə a pe’ yeliza ullon sə a ku'u, sə a gau a go'zo ra’ a go'ro ra’ mona go'ro ra’ maa dii emi na ma'te a ok rús dəktik rusa esi na dəktə sə a gwene kap rús na yattə ár te'ka haa kannitə se a pe'sək yeliza paa ezi na cluromziya a giruku a ree are are umtu tampollo paa somo sa kuu nen wo'sa moos sə a'a bendə naa ina bendəkarən na pii mona bən somono sə ulbla ma'aska ubla na ma’ ma'ak koska Mona zaa ubla te'ka te'ang a kang a gbəsək a mona gbə'es rekarə nimzəɛ we̱e̱ ltti sə gə a gbə'ruku sə gəgə a bagu bəndika bəndu moga inande den zezizn ni n doonak rususi na yattə pu kap sə gə a kooruku a denzə ezi sə a gbəəu naa kər a gbəku a gbəəku, in gbənarə sə a gumu sə a ree kuutu mona re kuutupu tampolzirə ni ni a aa ezi ak sə a bənduku a bənduku mona bənu urbon na gee ába, rekarə ubla te'an a gbə'suku, a daaku ri-eri rekarə we̱e̱ lttisə sə gə gə a gbə'ruku, mona gbəru sə gə a bənduku sə kos, na kossáá ublaa rookro dei dei na kosaa ublaa rookropa nitə di gəgə a ma'asuku, mona ma'su sə a tuuku na kos a tuuku sə a a kumu inzirə sə i sotutau ina sottutau pu in zirə a a gətək sə azaa a gbəsku oka soomona boku a kaa ku arə yibdik neta gussot a yiyin waag a yik yin neta seetet a daksək mona daks mona iiu boka a kaaku waa topa. Sə a dənŋə dənza mo̱o̱z sə a bo daks neta seeteet daksəkarə gussot mona dakərsapu neta wessa gussot Sə a kuu máám roo səna o̱o̱topu a kuu máá sə a neks nen wo'sa mo̱o̱ro ese sə a kuu sə a bogo eni gə i do bonge daksəkaa yasak, to daksa yas mona mona daksapu neta gussot yas sə adaksək naa nen wo'ossi sə o̱o̱ ri-eri na o̱o̱ a gbəək ina moon a gak a rek. na ii gənŋazi a ɗo ruk rekarə iya ipu gənŋa eyirə sə i rəgə. Ina bams pu reka a tooaasuk neta moorot kissim ret a neksək sə gə a ku'us səgə a eni boka uka pii gəbən. non wolsa esi a boks ra'rə sə a su'to esi nii a bokan subsuk nen wo'sisi gwan muzu, sə a o̱o̱ na o̱o̱ a əsek sə gəəgə a láá neta gussot mona laa neta gussot a go'ruk waag sə a wandə mona wandə, mona wandə neta gusso eti na galaya a daksək naa gala, na dukta ko tuntat ya daksək naa dukta kotuntant sə a wandə sə gusa esi sə o̱o̱ na o̱o̱ daksapu neta mo̱o̱t re kap sai a tiisək mona espu gusa esi sə a tiisək, sə koowa a suks ewi nen wo'sa a suks esi na ko̱o̱wi baana pa nen wo'sa a suks esi sə a do’ ruk neta reka rekrəttə te'ka mona do'ro pu rien sə gə a pe'ek gusa esi sə a do.

Tio tin sei ni moo iik i moo úk ki a bo'k ina ron saa regə woos sak. <noise>